يعني انا لو جات عندي قدرة اني نقرا العقول ولا الانتقال فورا رائ باين بش نخير اني نقرا العقول على خاطر راه العقل هو اللي يخممو بيه الناس ومعناها اني خير نقرا عقول الناس بش راهم يخممو فيا كيفش نعرف بش رام يكيدوا لي حاجه هاكا ولا هاكا بش واحد يدير حسابو.